Kɨ pɨ pa ca bɨŋrǝ wǝǝ wɨ lóo ru rɨ kǝ pɨ ya pɨ lée kpii nɔŋwe wɨ lóo ru rɨ kǝ́ wɨkaakpǝ we ya wɨ láa tɔɔ wǝ oturu ya wɨ láa ca bɨŋrǝ we oturu ya wɨ lóo ko wɨ ŋ kaamɨ.